O songon karejo na <hesitation> ideal na anggo saro di au sada, songon lingkunganna porlu dei i ligin sanga songon jia na, anggo lingkunan nai songon lingkungan nai jeges ibape na karejoi pe songoni mattong <hesitation> tenang i rasa, molo sistim karejo nai pe inda- sapaduana pe i ligin sistim karejo nai molo sistim karejo nai inda na, pas di roha niba ummenang anggo saro di au nangkon pola i tarimo karejo na songoninan harana, tiop ari iba karejo ikkon na mandalani i do tiop ari on, molo i paksaon sanga songon jia na mabiar iba murleleng murleleng murleleng murtamba adong na mangganjal i roha niba martamba goyak roha niba tu karejo na iba layani i, sappaduana selain masalah lingkungan i porlu i ligin muse sanga sajia pandapotan niba tiop bulan sian karejo niba i, i rasa cukup do sanga inda dohot na i dalanan i tiop ari, molo i rasa inda cukup <hesitation> inda se <hesitation> banding dohot aha na i karejo on i, molo saro di au ummenang nangkon i dalani songoni ummenang jalaki karejo na lain. Harana anggo totop bisa juo ni paksaon ni iba i! Mabiar iba bisa martamba ma <hesitation> adong bagen panyakit niba harani mamikirkon karejo niba na so, na so sesuai dohot na i giot ni roha ni ba. Harana udokon songon lingkungan i porlu songon tempat niba na karejo i, songon iba ma mangalami sendiri lingkunan nai i rasa urang tabo i rasa, sada songon sian aha nai, sian tempat niba na karejoi songon pengurus pengurus nai i rasa urang tanggap manghadopi ibana i lapangan sanga songondiana, jot jot ami na i lapangani i rasa songon naso <hesitation> i perhation kalai, padahal mandung kesusahan ma irasa i lapanganan na i adopan i sanga sogondia na dungi dung <hesitation> songon sada contohna songon ita telpon alai sanga soangodiana solusina dan keluarnai iba nai lapangan non na dong na ra por manombo magangkat aha ni i bai telepon ni bai, dungi dung aha anggo i pas gari i tanggapi alai songon nai lapangan i kan nangge pola marsak iba. Gari karejo iba mandung sidung on painte inte kabar dope sian alai na i ahai na i kantor i. Jadi songon waktu niba pe bahat ma naso <hesitation> tarbuang songoni, anggo mungkin ipas i tanggapi alai karejo ibai, ipas muse iba mulak ipas muse iba istirahat, ancogot pe anggo pe adong karejoon muse bisa iba mandalanina mulaki anggo mar aha iba <hesitation> anggo leleng i tanggapi alai ma si ma waktu niba terbuang i si dope loja niba ngga pe mulak tubagas i aranggan anggo adong karejo dope incogottnai inda bisa i ulakan be harana mang loja pamatang niba, anggo sapaduana songon masalah pandapotan niba i, so udokon songoni salah satuna i na i ligin, harana songon karejo niba pe mar- manombo adong na borat adong na inda, ima i sasueon sian pandapotan nibai anggo irasa memang cukup pandapotan nibai i, i jagit anggo inda cukup irasa pandapotan dohot tenaga na i kaluarkon i ummenang nangkon, harana junggada kejadian dot ami na kehei namang karejoi inda sarupo i rasa pandapotan ni ibai dohot. Na ahai, pandapotan niba dohot na i karejoon i, istilahna mandung loja iba na karejoi tai pandapotan niba inda sebanding i rasa kan tontu inda tarubati rasa loja niba. Selain i selain lingkungan dohot pandapotan niba i anggo u rasa songon struktur <hesitation> aha na i kantor i pe gari ikkonna, adong mai aha nai struktur nai, harana songon iba pe karejo na ilapangan i so binoto sanga get tu dia iba mang aha na mang laporkon na sanga tudia iba mangaduna sanga tudia iba mang nyapai partanyaan nai masalah na i dalanan i, on manombo i dokon tu si on, idokon iya ma tu si on dokon muse tu si on tu si aha muse ma idokon alai na ahai, jadi iba songon na i lapangan ni loja i rasa mar tele tele irasa. Anggo saro di au i medo na aha na anggo songon karejo pentingna manjalahi karejo na ideal, iligin sian struktur tempat ni karejo niba, pandapotan niba, dohot lingkungan. nai